Ɔ simireé sɔkɔ bʋlɔɔ dzɛ. Bʋná bʋʋ bisí ɩdzɔbá laákaarɩí búti bʋlɔ gbaagba gbaagba yáa sɩbé? Ñŋsɩ bʋná níŋɛ táá bɔɔ, ŋñná sɩ tɔtɔ, tɔtɔ bʋʋ búti awárí gbaagba. Gbɔɔ ñŋ gbɔɔ táábɔɔ tɔtɔ táábɔɔ. Límɔ ñŋ límɔ táábɔɔ tɔtɔ táábɔɔ. <hesitation> dito ñŋ dito táábɔɔ lɔ álámɩná batáa di dito fɛ ba losumó bɔɔ ŋñná sɩsɩ tɔtɔ táa sɔkɔ déidéi ɔɔ. Bʋnáníŋɛ feé bʋʋ bisí ɩdzɔbá laákaarɩí sɔkɔ bʋlɔ. Ŋnáa? Bʋná yáa tɔtɔ ɛɛɩ wóto ŋáráaá dzɛ ñŋsɩ ɩdzɔbá lɔ ɔ búti na laákaarɩ bʋnáníŋɛ feé-feé lɔ, ŋñná sɩsɩ bʋʋ yála ka vala fɛ báa aŋʋ ŋsɩbɔɔ ɔɔ gɛyá bʋká tɔtɔ la siminamɛ.

Tɔɔ ŋsɩ ɩdzɔbá ká mɔ, bɔɔ tʋmʋrɛ dɛɛ yáa ká yɛfɛ ka tɔtɔɔ wɛ. Bʋká bʋʋ dési tɔtɔbíya. Ŋnáa? Amá bíɩ ka tá kaa kɔnɩ kaá yɛ mɩnɛ bɔɔ, ŋñná sɩsɩ <hesitation> tɔtɔ táa lá simina mɛɛ bɔɔ. Tɔɔ amá bíɩ ŋsɩ mʋ gɛɛmɔ mʋñbɔ tútú, mʋná sɩ dɩñbɔ, ŋsɩ dáñka ɩdzɔbá dzémɔ, ɩdzɔbá tá kaá yɛ darɩ fɛdʋ ŋsɩmɔɔ bɔɔ. Ŋnáa? Ɩdzɔbá ka simire tá tɔtɔbíya lɔ bɔɔ, ka simire tá tɔtɔ lɔ bɔɔ ɛɛin bɔɔ bʋʋ yɛ na bʋ táa tʋñsɩ ɩdzɔbá káná ka sɔkɔ ka gbelélɔ, kʋná sʋrʋwá báná. Na bʋ yelé ŋñná sɩsɩ tɔtɔ wɛ báasé tʋ táa wɛ basaa, bina taa valá, lɔlɔñbɔ bʋrʋ táa tɔtɔ mɛɛ, <hesitation> gbɔɔnɩŋɛ táa, ŋñná sɩ sáratɩsɛ vʋʋ. Ñŋsɩ tɔtɔ lɔ tʋwɛ mɩnɛ, siminamɛ ñba táa gɛ ŋsɩbɔɔ bʋ wáana bʋʋ valá mɔ bɔɔ, ŋñná sɩsɩ wahálaá bʋtɛ fɛ álámɩná, bʋyelé kɔɔ díí tɔŋñŋɛ sɩsɩ dɩ kpápkárásɛ bá di suúru bá búti ka gɛ fɛdʋ kpínɛ bʋ, bʋ gbɔɔ bʋmɛ. ɛɛin tɛfɛ, ŋñná sɩsɩ sɩme- tɔtɔ desitɔ yɛ tʋ siminamɛ látɔɔwá, tɔtɔ desitɔ yɛ tʋ tɔtɔbíya fɛsítɔɔwá. Bʋyelé bíɩ ŋsɩ <hesitation> kpákpárásɛ lɔ ba gɛ bʋmɛ, ŋñná sɩsɩ bʋʋyɛ fɛ dí feé-feé lɔlɔñbɔ. Bʋ yelé bíɩ ŋsɩ ba yála dési fɛbʋ. Ñŋsɩ ídzá ídzá dí tɔŋ, límɔ, gbɔɔ, límɔ, gbɔɔ, kumóo, kɩyáa, bʋná yɛ bɔɔɔ desiyá tɔtɔɔwá, límɔ, gbɔɔ, kumóo, kɩyáa, na bʋká bá fʋsɩ tʋmaná ka fɛ ágolubá, bá baá wáana bá tákáradásɛ fɔlíba, bʋ bisí bá fʋsɩ tʋmaná ró ka fɛ báná ró. Bʋʋ dési tɔtɔ. <hesitation> ñŋsɩ báa aŋʋ lɔ ʋ má ɔ bóre ka sɔkɔ, ŋñná sɩ tɔtɔɔ vʋʋwá tʋʋ táŋ. Bʋ yelé ɩdzɔbá na ka kpákpárásɛ na ka aláma, bʋ bisí bá búti ga gɛ bʋmɛ na bá dzɩŋ séé baá yála ka yɛ fɛdʋ kpínɛ bʋ. Ɩnáa? Mɩnɛ yáa ɩdzɔbáá sɔkɔ ká dzɩŋ ka tʋmʋrɛ na ká dzɩŋ dí dɛɛ ká dʋwá áláma.